אֶלְמַשְרוּב דִּיַאלִי אֶלְמֻפַדָּל הוּוָא אֲתַאי בַּנְעְנַע, חְ'וּסוּסַאן פִּלְעַשְיַאת מֵין כַּנְכּוּן מְרְתַח בֶּדְדַאר כַּנְגִ'יב אֶלְבֻּרַאד כַּנְעַסְל אֶלְתַּאי שְווַיַّا בַּש נְחַיַד מִנוּ לְמַרוּרָה וּמֵבְעַד כַּנְחַלִّي אֶלְמַא יִגְלִי וּכַנְקִבּוּ עַלְיֵה כַּנְזִיד אֶלְנְעְנַע וְהוּוָא טָרִי, אֶלְסֻּכַּר עַלַא אֶלְמַזָאק מֻהִם וְאֶסְבֶּר חִיַת חָצּו וַקְתּ בַּש יִתְחַלָּא מְזְיַאן וְיַעְטִי דִּיקּ אֶלְנַקְהַה אֶזְזוּינָה דִּיַאלו וְלָקִין וַעִיר כַּתְחִס רַאסְק מְרְתַח וּמֵבְעַד עַלַא הַם דֻנְיָא.